نفضل <hesitation> نخدم خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات، علاش؟ <hesitation> هذيا خاطر هكه نلقى توازن في الحياة اليوميه ما تكونش متعبه ياسر و مرهقه من نهار كامل خدمه، وانجم نوزع طاقتي على كامل الأسبوع، على الأقل ما نكونش مضغوطه ياسر كيما الضغط هذاكا.